kua papaka sau o nueve, <hesitation> kua jaenungavi, seveguara mbatï mbae <hesitation> semomaendua jee, jare mbaetïvi kua, papakare ou mbaetï kïräï amae, erei jae opa mopeti papaka, <hesitation> mopetiramivañova, jare jukurai omboïpï vaera ïrü papakareta, jaeko mokoi papaka oyoïke vareta, ou vaera.